Cochura al vapol, salteau, friyíu prehundu, cochura ala parrilla, aludiau, cochura n'olla de barru, n'oja de bambú, a huegu lentu, nel hornu barru, ahumau, hervíu.